Ndan-ga-mba ejum Bindeghe nyi-nyi eri na, o ki ka re monche nti ajak ogim, Anok ajak ogim, oki seng eyim mbi o nora okǝn okim eresi anji a-fo, a-nam nji, a-nam ngara, a-nam ee <hesitation> a-nam eyim mbi a ki kǝn akim mbi fe-feb a-nok a-nam abak, oki kǝn eko-ria ofew nji feb-eeb, o-kǝn okore ngun. Onok o-kore ngun feb, okim nji ka ehbhi, oki kak ka ehbhi okak ayip o-tam o-ji kim ee nok okpet o-yinghi ka ehbhi, o-ki nji ka nse. O kǝn ejak-o-kpere osu nji feb eb. Onok osu nji feb, oyighi atai o-menghe sa ehbat, okpo tuk ayip okak ka. Oyork-ghe ntim ebhi, onok okak ayip, osu-nji, onok osu-nji feb, okim, onok okǝm, okǝm nji eyeb-o-yeb-o, okǝm, okǝm nji-ngo okǝm okǝm nji akak-gha na a-kui ma-bhi-o, okǝm, okak a-kui-ma-bhi, okak nyam, ejen-jen na eri-o, okak, okak eyim feb-feb onok-okǝm, ehbi feb-feb oki yen se eresi nji akui ma-bhi a-ki bhi cuo-o ka eresi, onok okǝm feb, osue, oki ka nsi, otere ngun. Obing abonehe feb, abha ki nsei abho okak abho chin-chin onok okak abho feb, aki-di nji anok a-di nji, a-su nsei akabe. Na nong wut ka Etung ekima eresa.